دان سبندی پروگرام دی یوجنا بناؤنا سماجک سیواواں دا اہم حصہ ہے۔ اے پروگرام لوکاں نوں مدد کرن اتے چیتنا پھلاؤنا وچ سہائ ہوندا ہے۔ سفل دان پروگرام دی یوجنا بناؤنا لئی ہیٹھاں جتے قدمان دی پالنا کرو۔ ادیش اتے لکش نردھارت کرو سب توں پہلاں؛ دان پروگرام دا ادیش تے کرو جیویں بھوجن، وانڈ، کپڑے، دان، شکشا، سمرتھن۔ لکش بناؤ کہ تسیں کِنّا سا اکٹھا کرنا ہے، ٹیم بناؤ۔ وِبھن واریاں لئی ٹیم میمبران دی چون کرو۔ اکٹھا کرن، آیوجن اتے ونڈن لئی سہیوگ اتے سوئں سیوکاں نوں شامل کرو۔ ستھان اتے سمے نردھارت کرو اک سماگم۔ سوجھداجنک اتے کیندری ستھان چ سوئں سیوکاں نوں شامل کرو۔